Ae sapiün que jaj porque wüx pindujcanoc owixhiel aw miíew xic sapiün que timüch ajiens xic sapiüng ajmonipilan wüx ambülliw a ganeow acuey agiens aw miiow uñiej tuan owilxiel uwilxiel tuan acuey wüx andojqiw niw porque pues ajawats que algun estexiel awüniw milech olonoc aw miíew miíew ombas xiel pores niwew ayajcüw acuey parniwew wüx pondujcaran.